प्रगति हो शब्द चित्तलो जाल्यार मका आमचो भारत देश आठवतात जो फुच्यां फुय पावलो आस। फाटल्या थोड्या वर्षानी भारत मोंचे कोण वोल्खणा आसलो पण आता भारत मोंचे आख्या संसार वोल्खोप।